Feliçitæ pe mi, veu dî de reiscî de finî e cöse che me son misso inta testa de finî. Peu ëse un lou, ò unna corsa à pê, ò un zeugo, opure quande se veu ben à unna teu gardetta. Soffrî ò patî de cöse pe razzonze o fin fa parte da vitta. Paçiensa, veu dî che me metto o cheu in paxe, veu dî che son ancon ciù contento, cöse ti veu che te digghe.